Injiwa bendin kanjum woni inji ko soraata kaya, jaaɓa ceede na sai to taagu naati hakkunde ba. Un amfira nga e inaare ba janngirde, Asibiti, lumo, ko inaare to un soraata nyamunda. Injiwa bendin e sora l, e sufta, e wishsha nden bo e wallita kaya.